Ñanuu tumena me'e ujun amigo na'á di'ó ujun namen di'ó yuu yukunikue ndi'ó, ndujen amigo yichidió jun, ujun na'á nrixe ninán amigo chí meni yuku ni kuá hene ihona chikuu, lojan ujun cincuenta ho cincuenta ho secenta kuiña nikuña naté'e ndi'ó ndiojen amigo njiña nakanchin ndo'ó.